كل شي طبيعي يصير في الحياة، ما في شي غريب بس يمكن أكثر شي طبيعي إني أحس بالسعادة والحزن مثل أي إنسان، الحياة مليانة بالأشياء الطبيعية <hesitation> من فرح وحزن ونجاح وفشل، كلنا نمر بهي المراحل أتذكر مرة كنا في البر وشفت شروق الشمس كان منظر طبيعي جدا جميل مرة مرت وكان مضطرا لأخذ دواء هذا الشي طبيعي يصير مع كل الناس أكثر شي طبيعي أني أنام وأصحى كل يوم ما أقدر أصدق إني أسويها كل يوم، أكثر شي طبيعي أيضا إني أجوع وأشرب من يوم ما ولدت وأنا أسوي هذا.